Ngame onga omupopi. ondi hole oku popya. ihe ondina ngaa iinima mbyoka ngame ndi hole oku popya. unene ngele tashiya ondili nookuume kandje. ondi hole unene tatu popi iinima mbyono yetu pamba onga aagundjuka. Kutya oshike mbela tuna oku ninga opo tu kale moonkalamwenyo dhili nawa. oshike mbela tuna oku ninga opo tu kale tuna omalago monkalamwenyo. tashiti oyo iinima mbyoka hayi uvithandje nawa. uuna ndili noofelende nookume kandje. atu- atu popi. tatu kumigadhathana. Ondi hole unene oku kumagidha aantu noku kumagidhwa shinasha niinima mbyono tse aagundjuka gwa taalela nenge omashongo ngono tuli mugo. opo tu kambadhale tu henuke. twaa gwile momapuko mono aakuluntu yetu ya gwila. nenge ongele otwa iyadha twa gwilamo nale momaupyakadhi gafa mpono. aluhe ohatu kambadhala tu popye. tse tatu adha tatu adha euvathano kutya otatu kandulapo ngiini omu- omukundu ngono gwa tya ngawo. Ondi hole ishewe oku popya iinima yongeleka. oku- ngaashi oku imba. molwaashoka ondi hole oku imba Tashiti ngele owa hala okahokololo nangame nando ongaashingeyi wa hala oku dhengelandje nge. dhengelandje ashike to popi oku imba wu mone nkene to mono tandi endelele kutya okwali tandi ku lombwele kutya onda ipyakidhila. shampa ashike nduuvu kutya owa hala oku popya kombinga yoku imba. aye nando okwali tandili okayaha kikulya otandi ka dhimbwa po manga nenge ngele pamwe owa hala oku popya oma- omashongo ngono tse aagundjuka twa taalela iinima ngaa mbyo yinasha tayi tungu monkalamwenyo. ohandi nyanyukwa nayi. Nankene mpono ondina oku kala oshimpwiyu lela shono kutya otuna oku popya opo twaa gwile momashongo ngono ooyakwatu yamwe ya gwilamo etaya kanenemo nenge opo tu vule oku kandulapo omikanda dhono tse tulimo mudho